<hesitation> Ein, ne enyi tsɔtsitɔ, enyi xɔsetɔ, nuka enyi vodu subɔla, enyi ŋɖekpke nua, enuwo kpata ne edza va wɔ le anyigbã dzia, mawu ye ŋlɔe, me miɔŋtɔe mìawoe ŋlɔe o. Me wo ŋtɔ ya dzi be enu ya leke ya wɔ, le anyigbã dzia ele ŋɔŋlɔ me ne mawu me mìawoe wŋlɔ ne o lo. Ein Gbedova, ya tem trɔ asi le ŋti dro, egɔme nyi be enu ne le dzɔdzɔ ɖe dziwoa, ne ekpɔ, ne ekpɔ nua, ne enyo na wò ŋtɔa ye anɔ me, ne menyo na wò oa, ya dzo le nu ma me kpoa etrɔ asi le eŋtie ma. Yea dzo le nua me be, ah nu ya leke me le wɔa, me nyo o. Egbe ya leke ye e do va, nua ye le dzɔ ɖe dzi wò, gbedova mawu ye ŋlɔ eya, ye be le dzɔ ɖe dziwo, ya tem trɔ asi le eŋti agblɔ be nu ya lekea, yi gba ya nɔ me ke o, ne edzo le eme kpoa, atsɔ asi le gbedova ŋti ye ma loo